Ọdanka a yọ ọlẹ ọba, na dọka oolẹ ẹbọ ọlẹ ọba uwọ, a wọtu ayinẹ ọba uwọn, o ma ee. Je ẹnẹ ọba uwọ bẹẹka umama kuwọ a. Aọmapu ọba uwọ noo ba ẹchẹ a, miyẹ uwa ba ọtu ku aa gweeye mla uwa kaa miyẹ uwa bọtu liya maala. A gee lẹ ẹbọ ọlẹ ọba uwọ. A lẹ odre ya, nẹ odre ku ọba uwọ yọ inu, nẹ a lẹ ọyinẹ ọba uwa ma nma ẹga duuma, nẹ abọ le hẹ ọọ iye, a hi ọọ igwu koo wa i miyẹ odre koo le. E gee dọka awọ nẹhi. A ke kla nẹ oduu ga ẹgiyuwọ, a lẹ ukwọ ogwiye nẹ a i je gam? Ng gee da uwọ ka a kwu lẹ uwa. Odre yọ inu, a lẹ eyi kwu achẹ ohi chii, nẹ odre yọ inu, a hi uwa igwu, o wẹ ochikapa nẹ a le fu lẹ uwa. E dọka, a lẹ umagi je tọ, a lẹ anọ hẹ tọ, a lẹ alubasa kpo tọ, a kwu utarugwu i tọ, a kwu yẹhi gaa le le. A i ya liya ọlẹ ọba uwọ, kayii, e je uwọ ba ayugwu a. A hii ya ikpẹla mla achẹ ọlẹ ọba uwọ noo. Ọba uwọ lẹ ẹgba dẹ tuwọ ipeyi ẹwa, nyẹ chee ga inu, o ga inu kaa da ọọ ka ọda na ya ichẹ a, o hum ọtu noo. A cha ọba uwọ ẹcha ipeyi achẹ ọlẹ ọba uwọ noo. A kwu ọba uwọ duulu ipeyi achẹ ọlẹ ọba uwọn. A yọi ya ọma liya mọọ, a lọnyẹ tu achẹ ọlẹ ọba uwọ gbogbogbogbogbogbo. E lẹ ikpo gbajẹ, e lẹ uwọ hi, ọda duu hẹ uwa abọ wa ajẹ, e lẹ uwọ hi. Ọchẹ duu key a ikpẹla mla awọ ẹchẹ, e lẹ ọkọ kuwọ po, e kwinya gbudugbudugbudu. Ohigbọdi nẹ e i dọka ẹla ku ọnyam ma? Mabọ ọda nẹ a yọi ya ọma ta. Ọda na yọi ya ọma, ng dọkan. Lẹ abọ che ọọ. Ọda nẹ a ya ọlẹ ọba uwọ a, o ge chẹ lẹ achẹ 3lẹ ọba uwọ ge yẹ che uwọ. <noise> A ge ya obọbi lẹ achẹ ọlẹ ọba uwọ, eleelelee. <noise> E i dọka ku achẹ noo yẹ ẹchẹ a, kee cha uwọ ẹcha ku a chọnu. A kla ọlẹ ọba, teyi wajẹ lẹ ọba, teyi wajẹ lẹ achẹ ọlẹ ọba uwọ. Je ẹnẹ ọba uwọ bẹẹka ẹnẹ abọhiyuwọ a, je ọyinẹ ọba uwọ bẹẹka ọyinẹ abọhiyuwọ a. a yọi le mla oogwa, mọọ ẹ, a yọi gwa enkpọ ancha ọlẹ ọba uwọ, a yọi jẹ ọkwu. A koo, ichiichẹ nẹ a ma odre le noo, eeye ne gaa ya uwọ foofunu a, a gee lẹ ẹbọ ku ọtu. Ya ọma liya ku olọhi koo yọ gawọ. Ku olọhi ke yọ lẹ ayi nẹ a ke i ma lẹ ọba uwọ a, chẹẹ ayinẹ ọba uwọ i ke gaa wọtu ayi an maa, ẹnẹ ọba uwọ i ke gaa wọtu ayi an. Ọma lọhi nẹhi. A i ya ọma liya ẹẹ, eeye yọ gawọ piyoo.